ɔti màa búá ɔmi fínɛ ínyiwò, ɔkpɛ, ɔ̀klɛ̀jɛ̀ màáŋgɔ̀ti péyàti, kɔ̀fɛ̀ti, àlũti, ɔ̀ŋùmɛtí, tɛ́ɛ̀kti, úgà, kpɔ́ɔ̀ŋkpɔtí uŋúgotí <hesitation> úflùbɛ, ùkplúùti ùgɔ̀lití, uŋúgotí, bìsìtí, àkàtiabíti ùyití, ukpakpá. <hesitation> ímɛ̀ be yìà lɔ káà gbóòŋgbotí yá iku ma ɔmi fíà sònìà ɔti íɖì à màámi nɔ̀ɔemi ɖíàlɔ ì wàá kpalí kíle káémi ni lɔ̀kuú.